Sababu siku iyo tija tadomire nakazi maana noofanya kazi na fundi maa hela, maa taka sitirwa takaanza mulonda uhuu muntu, takaa sitirwa kii kufika balibali kitu tukawia na pikipiki, tukala.